في أحد الأيام كانت هناك ش- شجرة يمكنها التحدث مع الأشخاص الي يستمعون لها عن قرب كانوا الناس يعني يوم يقعدون صوبها يجوفونها تتكلم معاهم كانوا يستغربونها بس في النهاية اكتشفوا ان هاي الشجرة تقول حق الناس الاسرار الي خبروها فيها الناس من زمان فهي تحتفظ بالاسرار وتقولها بعدين وبعدين صارت صديقة يعني حق كل الي ساكنين صوبها